पहिला के आदमी सब झाडु लगा के घर सर सफाई करहित रहे लेखिन आजकाल के आदमी सब सौखिन होयला के करण छे प्राय जैन भयाकुम किलनर सरसफाई के लागी प्रयोग कयल जाला यि साधन सबके घरमे न हो सकेला काहे की यि तहका महंग होवेला उहेसे यि कौनो कोनो आदमी सब प्रयोग क यल जाला ।